وكف لخبار لنسمع بيهم ولا نعرفهم <hesitation> في فالمواقع التواصل فايسبوك و لا أنستغرام خاطر لا نحل جريده لا نحل تلفزه لا شيء، يعني مو في كل وقت شاده التيليفون يعني باش نسمع من غاديك كان حتى من تيكتوك زادا نسمع خاطر ايا غادي هوما موجودين في كل بلاصو راهو.